<noise> ulit neing sani ne tuah wiam patou tuan tanin tarek toro meniwo niwo lewo peam patou touan niin saye tu toro ma toro witu mbayang ke wangunan kean nidop niin dei karuar sa witum pengidu pantah witung mbayang keanyam ta wiam pilaane tuah weangko atan niin sa tama siwo leos talaker kaampit sa ta ma siwo lewo ta penusu nusui rei wangun ne teu nitum mo pilane tuah kaayo wia se inda wo siamaku ma ki wia wia ni aku sa mekalang makelang witung kewangunan kean nitu maan ta rei ni kita maayo wiang si ama empung weilan wangko